ווי אזוי מ'מאכט אז וואסער קומט ס'קומט ארויס זאל זיין ריינע וואסער, איז דא א געוויסע מינע זייער, ס'לאזט נישט אריבער <hesitation> וואס לאזט וואס ס'זייעט דורך די וואסער אז ס'זאל נאר אדורך גיין די גוטע וואסער, <hesitation> ס'איז אויך דא געוויסע זייערס וואס געבן ארויס געוויסע קעמיקאלן צו פאר- <hesitation> מאכן ריינער די וואסער.